<hesitation> dandette aa gar kenke kajeltan unnum itati, unnum ittatii? Aa garke kajeltan maan ennan yaani malatin ee mawazo akasi ama dirbu akasi fute kate ijemtet sikajeltan tente lilla raisia sababun maan ennan yaani <hesitation> malatin <hesitation> abbasun mawazon dibbian sit duf, tae hayyu sit de hayyu sun naf siishente sigete akdansa dandete woin midasa ijjete ak dira won annin man dursa fikra kasa qab ammo dande midasa hin lakissa etet dandete sim qarqartii won sun kullin